هيا سيدك بن سيدك، لبستك القطوسه القاده السحريه هذيكا اللي لقاتها، وبقات تخزلها عجبتها برشا، بقات تخزر، ثما حاجه غريبه فيها، ال- <hesitation> السلسلة اللي فيها ال- الفص اللصفر، قالت زعما فيها قوى سحريه، زعما نجم تحول إلى إنسان، تتكى تخمم بعدها، مسحت ع- <hesitation> السلسلة هذيكا، عالفص اللصفر وتمنت أنها تتحول إنسان وتحولت إنسان.